दांत खोजने का उद्देश्य मुख्य रूप से दांतों के बीच बची हुई गंदगी खाने के कारण या प्लास्ट निकालना हो तो यह एक उपकरण है जो दांतों की सफाई में मदद करते हैं। खासकर उन जगह पर जहां टूथब्रश नहीं पहुंच पाती हाथों के बीच सफाई दांत खोजने का उपयोग दांतों के बीच के स्थानों को साफ करने के लिए करो। जहां ना पहुंच पाते दांतों के किनारे और बीच की जगहों में प्रति भोज न को निकालने के लिए करो जाता है। दांतों की सेहत बनाए रखना दांत खोजने का नियम उपयोग दांतों में कितना बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकते। जिससे मुंह की सफाई और दांतों को स्वस्थ बेहतर बनाओ तो मुँह को दूर करना जो खाने के कारण दांतों में फंस जाते हैं। तो इससे मुंह की बदबू आने जाते हैं विशेषण निकालने में समस्या ना आते।